Ngo de kama museng ngini aveni vik de a mar ini chlan ia kule ngo de utha tet nacham guna nek. Gua museng chlan cha ngie tet ngia tat necham gunanek sa ma git klan cha ngu vondam bama git bachi ura, klan cha chi velek a magit ngia drem museng abik da a mar nget. Va sik ngua tat mechathem gunanek diva sik klan cha sa ma git. A museng ma mar nget chlan na ngua tet pacham nget diva a sik uma ngia tet pacham nget diva ngua tet necham gunanek sa ma ginet ma chlan vadi cha ma ngu vodam bama git bachi ura ma ngu vodam bama git bachi ura ma git, ngua drem ngua tet nechamgi. Daka museng a bik da besa duang a bik de lemnikis klan a ngua tet nasot cha chi de ngua tet nacham gichi ura athenamo ngua tet du ngua tet necham da. Da museng a bik da lengnik de mamar a morka de velecha cha mamr a museng, marmar a morka a va museng marmar a morka cha thet necham un de mamar, ngo thet sa vonodaka sik ka am bes, de mamar a ngua thang mek ka mudam ngia drem cha abes ngu na mat nechamda, bes ngu na mat necham gunanek ura gumamek. Bes ngu na mat necham dasa ma git ura a tha namono mamar a nga na mat necham da.